رياظة السباحة أنا سيئة جداً في رياظة السباحة لأني أصلاً مشكلتي إني أخاف من الموية، أحب الموية من بعيد لبعيد يعني أحب أناظر البحر وكل شي بس إني أنزل البحر وأجرب أسبح وكذا الموظوع بالنسبة لي كان <hesitation> محاولات فاشلة إلى الآن، لازلت أحاول بس صراحة كل محاولاتي مع السباحة محاولات فاشلة وما قدرت أبداً إني أتعلم السباحة.